Jaa luli jinaíí chii suni kaa, kaa este kaa sa’a xááii maii jenaii, kantito xááíí maíí, kaa xa’aíí suni chii este mismu maíí kotoíí maíí tu ntia kotoíí, tu te mismu may, kotoíí jenaíí yua te kuu suni chii, nu sa’a te vaii maii te suni tu suni mismu maíí jenaii chii, in mayiu sa’anteva’a jiíí suni te tuu tu yoo va’a suni yua kua kootoi maii, mismu maiíí kostoi maii.